खान पिन भी दु किसिम के रहैए जैसेकी दबाइ बाला दबाइ बाला सेभी खान पिन एगो उबजाइए एगो बिना दबाइ बाला से खान पिन उबजाइए जौन बिना दबाइ के खान पिन बाटे उ देखेने बारा सुनधर रहि बारा निम्न रही लिकिन खाए ने ओकर ओतना सवाद ना रही आ ओकरा से न आदमी के हेलदी मतलब मजबुत ना बनाइ ओकरा बरीयार ना बनाइ लिकीन जौन है दबाइ बाला बाटे उ बाला देखेने बारा निम्न रही खाएने ओतना सवाद ना लागी देखेने त निमन रही खाएने सवाद ना रही लिकिन आदमी मजबुरी खाइता खाइला परभी कथी बाट शरीर ने जाके खाए के त खालैता शरीरने जाके ओकरा भित्र बहुत खराब पुगाइ ता जबकि हमनी के अभी बरका बरका बेमारी बर बिमारी होइता उ सब । दबाइए बाला खान पिन से होइता अगर उसनके कहम त बिना दबाइ बाला जौन खान पिन बा हमनी के त उ त देखेने ना निमन रही लिकिन हमनी के बिजके जौन भित्र के शरीर भित्रके बा हमनी के खाइला से कौने किसिम के आइसन हानी नोकसानी ना पुगाइ। आ उ हमनी के जबिभी बरियारे राखी पहिले के लोग सब बिना दबाइ बिरू बाला निमन कहके खाबे जौन उबजैले रहैत रहल अपना से बिना दबाइ बिरू के औसन खाइत रहल त ओइसे पहिला के लोग सब एकदम बरीयार रहैत रहल खा निमन रहैत रहल खा लिकिन अब के लोग सब खाली दबाइ बिरू बाला खाए बाला खाइता खान पिन से भी कथी बा के भी बारा बिमार परैता न निमन होइता आ ओतना बरियार ना रहैए इहे बाटे दबाइ बाला। दबाइ बाला खान पिन बिना दबाइ बाला खान पिन ने इ चिज सब इ बात सब बाटेए ।